benɛ nucozo we lana mu'a biɛ lo jira we mi bie lo nure we'a fina a duna omu nucozo we lana mɛ o yan'iro oma dɛmube be tua mimini ami a han jira mimi ji ami a yan jira mimi ɛbiɛ ba nucoza tana ma tete abe lo naso mami mami jira a fi a fina mami nure obɛ mare